Ɛwɔ dʋɛfɛa ɛwɔ dʋ inetse edigbo edigbo ɛla awɔkʋ edini wlɛ ɔlɛ ɛlʋ ɛwɔkʋ inye ɔlɛ ɛlʋ ɛwɔkʋ <hesitation> ivʋdini ɔlɛ ɛlʋ mɛ ɛwɔkʋ ivʋdinia ɔnanayɔɛ yɔakʋ ɛfʋwlɛ ɛwɔ bʋakʋ nʋ ɛfʋvlɛ ɔnanayɔɛ nakʋ ʋkpafo sʋɛa ɔlɛ ɛwɔ di bʋakʋ ɔta akɔnakʋ ɛlʋ di kpekpe nʋ ʋdʋnʋ alɔɛ mɛ edinisʋɛa kɔkɛ ɛfʋwɛ suɛ kʋ wafɔnazɔɛa wafɔnazɔɛ nʋ adininʋ ibʋ ibuela ɔlɛ ɛwɔdi bʋakʋ wʋ awlixla la wɔfɔne kele ayɔ kaka ɛfʋ nedinia ɛna manʋ ɛwlɔ ɛlɛ ayia alɛ blewʋ lamɛ ɛkakʋ ɛfʋfa ɛwɔ wani alɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ edini dʋa wafɔna nekele ediyagbetse lamʋ wawɔli wawɔlia atabilɛ ke ɛdidu wɔfɔnetsʋ ediyagbetse layɛ lamʋ watɔfi itiblitsɛ nayɛtʋ tinya tinya wafɔnayɔɛ la yɔkʋ ʋkpafo kayɛ tatɛwɛ fayɔkʋ ʋkpafoa yakɔsʋ nʋ ʋkpafoe akɔna liɛtʋ afɔ nuliɛtʋ dɔk ɛwɔ wani ɔlɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ.